माना अगर मैते के बुरी रानिन मेते के बड़ा टार मां कैद करलि। मैते के ऊंचा टावर मां कैद करलि, त मैं कोशिश सबसे पलि यो करोलू, मैं तख आग जलौणे कोशिश करोलु। यानी धुंआ उठौणे कोशिश करोलु, जब लोग दूर दूर से लगातार धुंआ उठणू द्योखला, जब सेना का जवाब दूपर से या पुलिस का जवान दूर से धुंआ उछणूं द्योखला। त मदद का वास्ता जरूर औला। किले कि आज कि तारीख मां यो अफू ते बचौणों सबसे अच्छू साधन भि ब्वोल्ये जंद, जब क्वे कखि बुरी स्थिति मां फंसी जंद।